komiði sæl Jóhannes Haukur Jóhannesson leikari hefur verið á miklu flugi upp á síðkastið burðarhlutverk í bandarísku stórmyndinni sem ég sá fyrir ég var aldrei að hugsa um að starfa erlendis í Hollywood myndum Jóhannes Haukur ætlaði aldrei að verða leikari heldur sá hann fyrir sér fram í tónlist annað sætið í söngkeppni framhaldskólanna um aldamótin var honum hins vegar boðið hlutverk í söngleiknum með fullri reisn þar kynntist hann Guðjóni Davíð Karlssyni sem hvatti hann til að sækja um í leiklistarskólanu með sér ég ákvað að prófa að fara í þessi inntökupróf og ég man eftir því þú færð svona bréf í

og ég fór og ég lagði hjá hjá Geirsnefi opnaði bréfið og

ég titraði allur og

dofnaði í hálfu andlitinu þetta hefur aldrei gerst

hvorki fyrr né síðar

á þessu augnabliki var búið að taka stefnu í lífinu til framtíðar strax eftir útskrift hafði Jóhannes nóg að gera næstu árin lék hann einkum í gaman og

og kom fram sem skemmtikraftur með vini sínum árið tvö þúsund og tólf varð hins vegar vendipunktur á ferlinum þegar hann lék í svartur á leik Óskar Þór Axelsson

treysti mér þarna fyrir dramatísku stóru hlutverki sem krafðist mikils af mér maður verður hungraður í fjölbreytni það er

gerist ef maður er mikið í söngleik og gamanleik verður

varð líka til þess að ég fékk umboðsmenn erlendis líka til þess að ég tók mig heilmikið fyrir hlutverkið sem sem hafði jákvæð áhrif á mig bara persónulega þannig að þetta var heilmikill vendipunktur bæði á ferlinum og ég hef alltaf verið með vörður á leiðinni sem ég

ég hef alltaf

fór ég að hugsa sjónvarp og kvikmyndir svo byrjaði ég að starfa í því

fór að hugsa kannski getur maður troðið sér í markaðinn svo eftir svartur á leik fæ ég umboðsmann í Bandaríkjunum

gerir maður það sjálfur og sendir gegnum netið þetta gerði ég í svona þrjú ár fékk kannski eina prufu á tveggja mánaða fresti þangað til

hlutverk og það er í er tekin upp í Marokkó svo fæ ég hlutverk í Game of

þá

miklu fleiri sjá mig um leið og þú ert orðinn leikari í Game of

eru komin fjögur ár og ég hef haft fulla atvinnu af því að leika

erlendis þessi fjögur ár kvikmyndin gerist á forsögulegum tíma og fjallar um baráttu manna við náttúruöflin af yfirnáttúrulegum toga þar sem Jóhannes leikur þetta eru bitastæðustu hlutverkin sem hann hefur leikið erlendis hingað til þessi mynd þar leik ég næst stærsta hlutverkið og í þessum fæ ég mjög stórt hlutverk er í öllum þáttum

draumi líkast þegar maður er að leika

manni kippt úr raunveruleikanum settur

þangað til að þú vinnur þá nærðu að einbeita þér algjörlega að efniviðnum sem gerir reynsluna af vinnunni miklu ríkari og skemmtilegri og ánægjulegri Jóhannes viðurkennir að það geti tekið á taugarnar að leika á móti heimsfrægum leikurum já eins og með

en maður kemst fljótt yfir það allt þetta lið þetta eru bara manneskjur eins og ég og þú og maður hittir þau við erum að fara að vinna saman maður þarf að bremsa sig af að fara

verkefnin þau eru búin að heyra það milljón sinnum en ég man líka þegar við vorum að leika þessa fyrstu senu

þá sit ég á móti honum við barborð við leikum

svo leik ég í minni nærmynd og svo að ég sæti beint á móti út og fór á

með línurnar mínar og

hérna er hann hérna er úr nágrönnum beint á móti mér vá hvað hann var góður í næst á dagskrá er bandarísk þáttaröð sem verður tekin upp í Noregi þetta er HBO sería sem gerist í Noregi og fjallar um frá Netflix með það